गार्डन की कैचे हज ते अपना बगीचो रहे रोको देखबाल करनो मा कैचे भाईया। सिंपल सी बात चे अपना पोधानमा रोज पानी डालनु चाहिएज। हर एकाद हफ्ता मा खादवाट डालेजेनु चाहिएज। तो आपना कही चेर बोदा रहे हज तो आपना सुराक्षित रहे हज। न अपना जो garden रहे हज आपना जो बगवीचो रहे हज। वोका आसबास सित्वे भी हज नी साब जति जंगली पोधा रहे हज। वोका उखाड़ि देनो चाहिए हज ना कहीं शे, अपना पोधो शाव अच्छा आपना पोधो के देखबाल करनी चाहिज़ी तो कहीं रे। अपना प्वधो अच्छा ता खल ऽच, फुला चिल कहीं शे, धूप के रौषनी भी अच्छा आवनी चाहिज़ी कई दूसरो पेड़ वेड रहे काई वो कवा दूसरो की आनस रोखी रहे। तो अपना को पेड़ को सोड़सा छाटी देनो चाहिए ना एसा करनो चाहिए तो तो अपने पेड़ अच्छेज रहे।